Дар Швейтсария обу ҳаво нисбатан сард ва тағйирёбанда аст. Дар фасли тобистон ҳарорат миёна дар шаҳрҳо то бисту панҷ дараҷа мерасад, вале дар кӯҳистон ҳаво сард ва тоза аст. Зимистон дар аксар минтақаҳо сард ва барфӣ аст, ки барои варзиши зимистона, мисли лижаронӣ, имконият фароҳам меорад.